Tsí xu̱wán rá, guáda̱ꞌ xu̱wán tsí naꞌmba̱a̱n tsagúu̱n, naꞌmba̱a̱n kólii̱n o cháꞌwún mbo̱ꞌ ído̱ rí na̱ga̱núu̱ ña̱ꞌñíi̱. Ído̱ ri nakuáxo̱ꞌ xuajen, nagajiáxo̱ꞌ mba̱yo̱ꞌ, naguáꞌnuu̱ꞌxo̱ꞌ wakhíí. Nadxúu̱n, rí nadxúu̱n, nawaꞌnúu̱ꞌxo̱ꞌ rúꞌkhue̱n ñajuun rí nuni̱i̱ ikhii̱n rí naꞌmba̱a̱n kólii̱n. Nadxúu̱n na̱díxi̱i̱n mbo̱ꞌ, nutsíi̱n. Guáꞌda̱ꞌ iꞌwíin xu̱wán tsí naki̱jmii xtáxo̱ꞌ <hesitation> nuxtíi̱ ñawánxo̱ꞌ mboꞌ, nadxúu̱n ikhii̱n, naꞌthán rí nadxúu̱n naguaꞌnúu̱xo̱ꞌ. Guáda̱ꞌ tsí naꞌmba̱a̱n chaꞌwúún xí nduyáa̱ má na̱-naꞌkha̱ mbáa, xa̱bo̱ tsí tsíne̱ nuwii̱n, nuwaꞌdii̱ nu̱tsijii̱ chaꞌwúu̱n. Xí nduyáa̱ mbáa xu̱kú mbo̱ꞌ tsí na̱ka̱ rafrígo̱o̱, mu̱phii̱ mbuyáa̱, nutsuajuíi̱n mbá najma̱ chaꞌwúu̱n, nu̱ya̱xíi̱ tsúꞌkhue̱n ná i̱ka̱. Xí <hesitation> na̱xki̱dxúu̱n rá, nawaꞌdii̱n máꞌ nu̱ndxa̱we̱e̱ mbámbá, miꞌcha̱ o wakhíí xí na̱gi̱du̱u̱n máꞌ na̱xki̱dxuu̱n ikhii̱n. Xu̱wán sí xtoꞌóo, xu̱wán tsí ngrigo̱o̱ máꞌ ikhaa, nandxa- nandxawee̱ xí na̱xki̱dxúu̱n, najanúu̱ g <hesitation> a naꞌphi̱i̱. Guáda̱ꞌ tsi namangu̱ún mbo̱ꞌ, <noise> tsí namangu̱ún nduñúú xa̱bo̱, tsí ra̱ꞌkháa ña̱ꞌñíí ñajúún, nawaꞌnú ná guꞌwáá rá. Na- nagóo̱ mu̱phúu̱n xa̱bo̱, none̱ maꞌmba̱a̱ chaꞌwúu̱n ginii. <hesitation> iñúu̱ mbo̱ꞌ <noise> naxtiꞌi xí nduyáa̱ namanguu̱nꞌ, naguaꞌnú xa̱bo̱ ná guꞌwáá, tsí tsíne̱ nuwuu̱nꞌ ikhín. Guáda̱ꞌ xu̱wán tsí nawaꞌdi̱í. Nu̱pra̱ꞌáá xkuaꞌnii, nu̱sti̱ngaa̱ iná, nu̱-nuchi̱thii̱n mbayíí, xí ndiyáa̱ rí naguwá xu̱wán tsí i̱ꞌwíin, iꞌwá guꞌwá. <noise> nuwaꞌdii̱ nu̱chi̱thii̱n mbayíí, nu̱pra̱ꞌee̱, na̱wi̱ji̱i̱ kólii̱n xkuaꞌnii ri̱jma̱á, wámba̱ rúꞌkhuen rá, nawaꞌdii̱n nagó ruxkuu̱n, xu̱wán tsí naguwá. I̱mbrúthun i̱ndxa̱ꞌwe̱e̱ xí namanguu̱n jamí i̱mbrúthun máꞌ xí na̱xki̱dxúu̱n <noise> jamí xu̱wán tsí nduyáá rí nawajnúú ña̱ꞌñíí, michú guꞌwáá iyáá. Nawaꞌdíi̱n n <hesitation> be̱ye̱e̱ꞌ <noise> xó i̱mbi̱ya̱ꞌ xu̱kú xáná xkuaꞌnii i̱mbe̱ye̱e̱ꞌ, xí ndiyáa̱ rí nándawi̱i̱n nánguá ríga̱, <hesitation> <noise> nánguá ngrigu̱ún ña̱ꞌñii̱, nánguá, nánguá ikha, ajua̱nꞌ nánguá, ri̱ga̱ chú guꞌwá iyáa̱, nu̱mbe̱ye̱e̱ꞌ rí ndawi̱i̱n ña̱ꞌñíi̱. Guáda̱ꞌ tsí <noise> nawaꞌdi̱í nagóó iꞌwá guꞌwá o xí na̱xki̱dxuu̱n iyáa̱. Xí nadxúu̱n nawaꞌnúu̱ xa̱bo̱ rá, nu̱mbi̱xe̱ ti̱ge̱e̱ mijnée̱ mbayíí, na̱dxíxi̱i̱n na̱dímii̱n ñawáanꞌ, nuxtíi̱ ñawáanꞌ, nuxtíi̱ inaaꞌ mbo̱ꞌ, <noise> xí <hesitation> nduyáa̱ rí nadxuun a̱kuíi̱n ikhii̱n nawaꞌnuu̱.